Ubiŋeme sha anushine incɛŋhane ni uyir e ime shin jɛɛ, ubineye shu shin hɛe ni ubineye tu taba akpei eye sha ja inte ibima ni ni ni inte obee ashe, imee in yitic ni occuu omoto shu ujii ni atɔɔrkete ni ocuhano omotoshu ujii ni atɔɔrketo, umota acei umota aceihano shu jii, aneke ajee ni na ayati acei umotahana shu jii aneke areree ashei ni otekpe ece ha abangbu eneŋhano bag ni ocui ukubacha ashohum, atɔɔr ashohum <hesitation> atɔɔr ashohum ukpii ashohum <hesitation> ukurmin dangana ashdum, agɔrɔɔ ashohum, aham ashohum umotahano shu ujii anekee ajee nga gyati aceihano, aneke areree ajeeni ayati aceihano har abom ta yata ajeebɔ, abom ka yata nika agui aba, abom ayata atɔŋbɔ, abom agui a jeebɔ, abom ka ba, abom gabe nyia, abom sha ba ni enyia, abom eimbɔɔ shi ga a jeebɔ, imbɔɔ ubinhanei hai ebanjibɔ ba amma aneke e imbɔɔ sha agui ba be edehum ni ocuu o ubinane uba dai ela eshok nihum, ela she shok nu ni atɔɔr, akpoha aneke ni atɔɔr ni ocuha, aneke embɔɔ sha kpuwa nihu, ime bik shin hɛɛ ɛti ti imerihɛɛ shim kɛɛhɛ. Amma atɔŋbɔ koo ushok utɔhwe hɛɛ imbɔɔ sha acebɔ ni eŋe aceihano kuma imbɔɔ sha acebɔ ni nɛŋ aceihano ko cak imbɔɔ abom atuk ikuk acebɔ ajeebɔ ujos, abom eimbɔɔ sha cebɔɔ aba ashim obe ni atuk imbɔɔ ni. a jakke ko vak imbɔɔ. iyɔi ituk bik shu utɔŋŋo ni atɔɔr uriiobɔk elo ni udee o oshɔɔ otekpe, iŋo shu jeeŋo onyocom sha ajin onyohane sha ajin ni udehano sha shuk ni akano oha baa, injoo ubik ujee sha shuk ni akwanu sha baahano to imbɔɔ ayotihiyime enɛŋ anerhano sha ajakke iŋo bik ujee inɔ uba gɔɔ ishɛwhane iŋo bik ujee atɔnni ni udee atɔɔr ino bik uriri obɔk elo shujeedo onyohano sho ode hum, onyohano sho deehum, ahewiyime enɛnŋi imbɔɔ sha ajak anerhano. onyohano har shu utoŋ ujeeŋo har ko shɔɔ otekpe iyɔi ituk ime ni ahei ubiye iye shu yame ni akeleme ni ocuhano har nik enyee ime shinin yirkike ubin eiyi shu sho ni enɛyhano ba sha kpea ba, domin gaskiya ubinhano uyame ni akele inyɔ ituk ni imee inhɛɛ ubin eye shu uyame ni akele nike inte ke sher nike kpea iyedete she ubin bik ujee ni ukpea isɔhɔ ko shi ikar bi ijii bik isho ni acei ke egwee ajen ma neke ajeei hum bik ajii inyime bak ajɛɛ.

Iŋo bik ujee ujee enen eceshe bice unɛkke ni ugusho, ino bik ujee enɛn ece shee unyi ni ishni unyiŋo ni gu udee ni uhɛɛ eti ti iyno shu gu ude ni enyi domi ino usho ni ikok, tɔ inɔo bik ushoni ikok ni eneŋ icom tɔ shunu uwuta, amma ugber iwei utuk ni akele e ɨno, iye sha nyikihinɔ ubin eiŋo shu jea ni ukpam itɛnggashe eino ushe kuma shu yikino amin etarke, ime shin hɛɛ ke dosha antee e int ni imbɔɔ amwinte ubin esha keke sher ni atɛtɛ. inte, atara inte kocal ni aconihinte ocɔnhano, har ocu urɔɔ tan oba oyɔkce ke jee erɔjir. domin ke sher ni atɛtɛ ete, imbɔɔ sha mawinte ajiya ni ahɛɛ eti tɔ ino jɛɛ, ii ma nwee ajen nima ajea incenhane angwee inceŋ haa aguna agɔbɔɔ oyee antɛɛ intɛɛ bik ayee oye, uywɛɛ ashok anak atoi dak ewuti, inyaa bik ayee oye, unɛɛ shina gua ni ashok a nak atoi dak ewuti. iŋoo ujɛɛ ni iyeno haa shei, iyɔɔ ituk imee ni a hewinyime agwee ma gɔɔ oyee antɛɛ ni ugɔɔ oye e inyaa ni ugoɔ oye shu ukɔ in da incɛŋhane inte ke sher ni ke con ocun shom esha nike tara aŋwee einte nike cɔn ocɔn shoma antɛɛ einte, in da inooujɛɛ incɛŋhane she ebanya ni ayikihee aŋwee bom idee. Ayai ejee e ince haa shei amma inte incɛŋhane iya atoŋ e iyee, ibabaŋo atoŋ e iyee, unwee atoŋ eyee, inyaa atoŋ eiye, iŋo bik uyee oye ni uŋwɛɛe sha dak anɛnɛɛ atoi anakke ni dak ewuti, bik utuk icer uŋwɛɛ incɛŋ shina jea esha ni antɛtɛɛ intete sha acee uce ni atɔn ni atoŋŋi iŋo shu ujee unwee ja nyiiecei ni a ashe intɛtɛhano, kaikako bik acee ucee uhɛɛ ba jɛɛ sha nyii ecei ni a ashe inkokohane uncɛŋhane ngweno oguni oshegbe ino shu cee ucee inceŋ utɔn shu shee angwee ga sher nikane nyiŋo e intɛtɛ shu tɔŋ, enɛɛ ga sher ni ga ni eyinoo ekoko shu utɔŋ, ishɔshɔnɔ haa shei iyoo ituk imee in naa ahɛwiyim aŋgwee, inyime bik ajɛɛ intɛtɛ sha acee ucee esha inte ke aisha anɛtɛhano iŋo shu dak ashok agbik ihwee ajano ko anun ikotoi ajano intɛɛ nyom sha iya ni anyi ni oshɔɔ onyɔɔ e iyee ni anɛnɛ ubin, ime bik inyitik akwai ocui ekoko nyom ime shin ashishi iyee uce, imee in jee ninyi ni oshɔɔ onyoo e iyee akwai ubine iyee sha gbik a jameeti mee in ai in hwaa imee shin ai in hwa ni ocuhano ubinano oyikime, kuma ubimano a yi kime idee ime shinu hweŋ eyesha yikime. iyɔɔ ituk ino bik ujee inɛŋ a aishihe unyom unɛkɛ a jɛɛ giti iŋoo utannihe ino u aishe unyom shunu hweŋŋe uŋwɛɛ unerhanosha kpewiŋo, koo iyee je hewiŋo ɛti uŋwee uŋwɛhanoi edoshino kom, amma initɛta ba atoŋ ni. a jɛɛ inɔ inkoko ba tɔŋ ni ajɛ iŋo, iŋo haa u aishiŋo. Bik ajee anyi ni aei, uŋwɛne enwa ajeema sha hee sha hee ni akele eiye fa sha hɛɛ ɛti uŋwɛne eŋwa ajɛɛ in haa aishiwa ime, uŋɛhano a shei ni ea, aishiwa ime, uŋwɛhano a shei ni ea. tɔ sha hɛɛ ɛti iŋo shei ni ea, tɔ sha hɛɛ iŋo ɛti ashei ni ece, ujɛɛ ko ni ugur e intɛngash, intɛmngashee aletihe ubin e iyee ekokohano sha hɛɛko intɛtɛhano ba tɔŋ ni a jɛɛ ɛti hɛɛ unɛi wani dik atɔŋ ni a jɛɛ ime shin tɔŋ ki incen ni incee uce dak etɔnnidak eakpime daki ni eshɛɛme. hɛre shɔuhɔ imee ni a yeini ma, imee inton ni ukpi arɔɔ ucei nyom, unɛɛ nyom shiga dee inte ke tɔn ni ahwei aele e imbɔɔ ni gina arushi intɛɛ aɛle unɛha dak ede haka hɛɛ ɛti intɛtɛɛ e imbɔɔ ashei hum haa ga hɛɛ, ɛti asho hum ba dak ede dak eshɛɛ yir inte bik ewur unyom aje a rusha ime ɛti hɛɛ unwɛɛ udei hano haka ahwei ohwia? Inte ke dee ni erusha unyom, unyom hɛɛ ka hwia ime tu nwee utuk haa ahwei ite, iyee eti tɔ utuk haa ahece inoo ujɛɛ yir ete she yei shoulhɔ inceŋ udwehano haa adokki ubim ni itɛngashe ba. so igo bik u aishe uneke eye ka tuk uneke adok ubin ni itɛŋsgashe iyɔɔ ituk imee ni a jawa inyime aaaŋa acehanei nyimee aŋwee ke mao abin esha mike maa ubin eye shu yikihinte bik ujɛ inkoko sha atɔŋ u asihe, ino, shu dok ubiŋe e iŋo sha yikihiŋo, ushe dak uyikintee ingbam amin ɛee inte abom ete, ubige imee shin taka ahɛɛi nihum imee shin taka hɛi incɛŋ shom eshem iŋoo ujɛɛ ni ocui acei ni aca, aɛi bik asher. Ni agbokpe ece e imbɔol ni cak e imbɔɔ, ni ucebɔ ino ujɛɛ anwɛɛ shiga agbokpe ecebɔ ni asher ni aŋwɛbɔ iŋo shu jeeino bik jɛ u nyi ni aɛihamo inɔ shu shɛɛ aɛihano, goti jɛ ujɛɛ aɛihano ino shunu hwɛŋŋe ko ka ci hoi shaha haka cibɔ ihoi amma incɛnhane imee ubinne yee shu tuk ime ni a yeino, ino bik usher ni uri ogalete en incenene ugalete inceŋ ni abom incedene ugalete incen ni abom ete ino jɛ unyi aɛi onyom inceŋ ino jɛ udok ucɛi ni intɛɛ adee a gaŋ gaŋ gaŋ gaŋ gaŋ gaŋ ihoi. a gan gan gan gan ihoihano, agwee ga sher ni ashɛɛ, unwɛɛ unyom ma ujɛɛ ɛti iyee asheeno enyiya ni ihanne iyɔɔ ituk iŋoo ujɛɛ ime ni a hewiyimno inyimee inte ashɛ ke nwee ajen iŋo bik shu ci chii ni ucɛn e iŋo ma nyi ni onyo inyime ihweniyimeni ma ayee oyee eyime ni ma cihe onyoi nima hoshe eyime amma iŋo daka usher ni na aci e ihoi ni naaa akɛɛ ishow, intɛɛ a heli inya inoo utah inyanoinyaa a hɛɛ unyom ɛti utaa intɛɛno iŋo njɛɛ iyeno asha asheno ocok kuma sha tuk aŋwɛɛe shima shete naa shak e imbɔɔ sha guiban ba iyɔɔ ituk iŋoo ujɛɛ ime in naa ayene akoi eneŋe ime shin jee injea indok ucei, injee ni ahwei injee abom, ime shin jee abom ni atewha no in jee je inyi indak indok ucei nyom ni ucakke. Sha dak ani ihoi ukakke ahetihe uwondo e iyee, ucɛle a gwesha utye, anɛnɛ udankwale e iyee agweshihe ni ushii ni anaa desha ihose, anaa pette ehoihano inte jee ede ni eshɛ, inte ɛti hɛɛ aneke gi be ede ni etɔkkɔ ni eti ashɛɛ, bik a naa a cii ehoihanoi ucɛle daga anɛnɛnɛɛ intɛtɛhano dik atar ni obe ni a jekka intɛtɛhano sha nɔɔ ni obee ahehe iyee un ucele eti hɛɛ shiga sher ni obee ni ahɛɛ ni ucɛle ɛti ee iyee ni akpea anwu, iyee ɛti ok, ino ni a nkpea anwa? To ino ujɛɛ uyir edehano haa mahe imbɔɔ aŋwɛɛ ubin shushee ba, ihoihano haa igoyo ba. ni imee in hɛuiyim ubin e imee shini sake in jɛɛ unom nyom nyom bik haa u mahe un. wɛɛ ubiŋŋeye haa usheye, bik u mahe unwee ubin shu shee, shiga ashok akpamiye ocu com com akwai nyom sha ahea uce eiyee, imbɔɔ ni ahea ucei shiga jee ni amaa, amar enyin ni a mar ehwei ucakke ocuha dak ene epetti uceihano, uceihan a bik jɛɛ ama abom oshee ucakke epetta ucɛle abik awur ɛti iyee. a jee ahwei endokke ucakk epetta, ucelle bik awur eti iyee atɔn ajee oye e itɛngashe shom e inte ke hɛɛ ɛti u church ni onyoo etɛngashe imbɔɔ ucakke ge petta. ucɛihano akpea akpea azhei, okpea azhei acei owur, ajee adokku. <hesitation> ucakke iyee ɛti owani ii, umeke ni apeti uceŋoo ishɔhɔmo mana ha agɔi uner edoma ipastor nyom, iye ga awur ajee jee a hɛɛ, ɛti uneke ni apeti ucehano, unɛnɛ okele sho edono utuk ni akele e iŋo, unerhano na agoi, anɛnɛ akpei isɔuh, anɛnɛ akpei ishouho ucele shiga ajer ni enɛne oshii shi ga ajee anyi ushi acee akpa shi ga ba taŋi iye dik ahɛhe ucele eti imee in jee iyew akpa iyee eti iye ha abeme ba iye shi ga ahɛɛ ishɔmhɔɔ ata imbɔɔ duk ashai otɔsha com ni iyee ocei imbɔɔ shi ga ashai otosha weele shi ga ago, agwei e iye sha anɛnɛɛ a aishi je orɛce iye nika agweshi ubin ushii e iye ata ni ahɛhɛ ucake eti ushedei iŋo uhɛrkime enye imbɔɔ dik agbaw ihoi, imbɔɔ shi ga agbagbaw ihi ucele ka nik anena ucakee atar ni obe shi ga anene ucakee atar ni obe shi ga anɛnɛ ajee ade na aa, uŋwɛ uŋwɛ utuk ishɔhɔ uŋwɛɛ utuk ishɔhɔ ni iyana ucɛle, ucake ga dak ahɛɛ, ɛti ihwurkeye sha atuk oh iyeha adei iyɔɔ ituk ucei atarke imbɔɔ ɛti hɛɛ, ashi ishɔhɔ ti aner akashi imbɔɔ ka jee ede nina ahei eti tɔ he ma neke e nekihi bɔ, iyee ga dak ashok ajee adur ucele, ucele ga dak ahor ga dak atar iyee ga daka tɔɔ inɔ ugɔ teke ekashingo inoti ingo guushok ujeeŋo iŋoti anɛkiŋo, iye ga agui ahɛɛ ɛti ti. Eti inceŋhane oh, yede eyee atuk ma anyimŋwe iye sha agɔŋki anɛkɛ ni iyee atuhe ie ga atik etuu anyimnwee atnake ni ga ashok ajei ni ucɛle, ucele ga duk ashok anenɛɛ agadik atar, duk ga ni ka sher, imaeti hɛ uner ashoti abin oh, oh iyee ashorke ubin oshii eiyee oh, tɔ uwondo nyom iyɔi ituk imee in hɛɛ ɛti ubin oshii, ɛti iyee uparkihe odakke iyɔɔ ituk oh ucɛlee atarke mbɔɔ ɛti hee oh andokpe oh, igbam nwee isheyiŋo eti ɔk igbanŋwee isho here ubinano oh ubin oshithano, mbɔɔ eti unyi ni oshɔɔ onyoyo uje uahrkihe iyee ga ashok anyii ajee aharkihe iyee agui atuk otekke ba aba ucele ga anɛnɛɛ atar imbɔɔ ga ahee eti tɔ owani oh igbamnwe akalikke ashekɔ unkɛkɛ ahei eti ujirke haa udeye haa etabe egɔɔ ahaŋe, ocuu ogbɛnne oye e itɛnggashe iye je agɔi abin adak, iyee atuk ni adakke oh ugonne iyee haa amaki ubomha iyɔɔ ituk eti oh ucelee atar imbɔ ɛti tɔ utuhe ubin adakke iyee jee atushihe ubin adak.